<hesitation> පාට වර්ග කිව්වොත් එහෙම <hesitation> රතු පාට, කොළ පාට, නිල් පාට, කහ පාට, තැඹිලි පාට <hesitation> තව කළු පාට <hesitation> සුදු පාට, අළු පාට, රෝස පාට, දම් පාට ඊට පස්සේ රත්තරන් පාට, රිදී පාට <hesitation> තඹ පාට <hesitation> දුඹුරු පාට තියනවා. ඊළඟට මෙරුන් පාට. <hesitation> තව ඔය කොළ පාට, නිල් පාට ඒවල ගත්තොත් ලා නිල්, තද නිල් එහෙම කියලා තියනවා. ඊට පස්සේ ඔය ක්‍රීම් පාට තියනවා. <hesitation> තව අපි කියනවා මේ <hesitation> තද දම් පාට ඒ වගේ එහෙම කියලත්. ලා දම්, තද දම් ඔය විදිහටත් තියනවා. ඊට පස්සේ බේජ් පාට කියලා කියනවා. <hesitation> ඒවා තියනවා. ඊට අමතරව මේ <hesitation> කියපු පාට වල මේ තව තව ලා වශයෙන් දම් <hesitation> තද වශයෙන් ඒ විදිහට පාට ගන්න පුළුවන්.